لو أنا مضطرة آكل نوعين بس من الطعام لباقي حياتي ممكن أختار <hesitation> أنا بحاول ان أنا أقلل سكريات بسبب بحبها جدا ف ممكن أختار نوع سكريات ميكونش مضر ليا فممكن أختار السكريات عشان بحبها ، وأختار كمان البروتين <hesitation> عشان البروتين يعني مقدرش أعيش من غيره لو التمرين مثلا بعد ما خلصت التمرين بتاعي لازم اكل بروتين عشان يسهل ف عملية بناء العضلات وكده ف اختار بصراحة سكريات وبروتين